Edwuma a meyɛ nye adzekyerɛ. M'enyi gye adzekyerɛ ho yie osiandɛ ber nye ber nyina no, edze nyimdzee dze rema obi fofor a onnyim hwee. Na ͻboa so ma wo so, isua biribi fofor. Na aberbiara so no, enye nyimpa fofor dzi nkitaho a ͻma ihu abrabͻ no, dɛ mbrɛ osi tse. Dɛ mbrɛ osi kͻ afa na afa. Na afei so ͻma wo akwannya no ma eboa nyimpa a ͻwͻ ͻhaw mu. ͻma m'enyi gye ara yie.